إذ ا علي إنتظار الحافلة <hesitation> ممكن أقرأ كتاب آخد معي كتاب أو أقرا فل- على الجوال أستمع الموسيقى أو بودكاست <hesitation> أمشي شوي أشوف الناس أراقب الناس وأفكر في قصصهم <hesitation> ألعب العاب على الجوال، أتصور التقط صوري للمكان أو لنفسي كل هذه الأفكار.